ثقافة المكسيك مليانة حياة و تنوع. اهم حاجة في المكسيك هي العائلة و عندهم تقاليد قوية مرتبطة بال اعياد و عندهم عيد اسمو يوم الميتين، بيحتفلوا فيهو بذكرى الناس الماتوا. المطبخ المكسيكي مشهور في العالم، خاصة التاكو و التورتيلا الفيهم توابل حارة. الناس في المكسيك لمن يتجمعوا بيحبوا يرقصوا ويغنوا.